Este hay vece manhpatät tza'mojmä, jinhä hay vece äjtyät manhtzye'ni hay vece ja'ku nantä yosumä pokyätäkpa äjtyän ma'ntzye't ma'spatät, jenä ja'ku jana mas pujtu äjtyä nä'pit watpatät jetä algun yo'tepi'k ja'ku jana komahpä äjtyä nä'pit, jenä minpa'ntetä äjtyä ntäkmä, jenä mität ntzo'yäyi, me'tzpatä algun sea pomada, algun tiyä yerba ja'kutyät ntzo'yäyu, ja'ku musu tzokä äjtyät ma'si.